<hesitation> Koklo mi yɔ nɛ le miagbɔ fiya be koklo, koklo pko mi yɔ na nɛ. Kokloa <hesitation> ameke le nyia, <hesitation> leke ke ewɔna ne koklo woa ɖoa, kokloa dzesi. <hesitation> dekin ya ŋtɔtsã nyea mena nuɖuɖu koklo nyewo. Ne megbe yɔyɔ nɔna miasi mi mi nana nyikɔ wo vovovovo ŋkɔ ke nyo na woŋtɔ ce ana koklowowo. Ne mi yɔ ŋkɔa nenema koa, er wo vana. Nyea ne meya <hesitation> yɔ koklonyewoa metsɔna er <hesitation> ne meɖa akume tsɔ yebe zeme li ɖekea, ye metsɔna gati nɔna zea me flo ɖeke pkoa, wo ƒuna du ye wo vana, no va <hesitation> womeyina nɔvinye kuɖokpo be xɔmɔnu o gbɔnye wo vana. Ne wova gbɔnyea, menana nuɖuɖu wo. <hesitation> Me hana akume be zema nɔwo. Ne meli noum gaɖemewo oa, metsɔna gazevi gbagbaloa ne megbe le eme flo kpoa, wovana, menanawo bliku, ebli yi le asinyea mekuna nawo kpoa wo dzena si eye ne game su nawo be woa dzivi, alo aɖɔ azi er kpoa wonɔna aƒa ɖe dom kpoa mignana mianyi. <hesitation> Ameke le nyi kpoa ya nya ye miɖona teƒe nɔwo ɖe miabe gliwo gɔme, miabe aƒea ba fiwo, miwɔna xɔvi ɖi nɔwo pkoa woɖɔna zi ɖe fima ye wo dzina vi. <hesitation> Neee wobe vi mɔwo tsã gba trɔ tsina kpoa wo sunagbɔ ne mi ye minɔna wo nyi ye bezu miawoe yni wotɔ, wotɔ ye mikpɔna woa dzi. Kpoa kokloa, nenema mi nyinɛa wã loo.